Tyondo ne koroom saiti ing emoni ko erenet, erenet ko tyondo ne ne ng'osusin ko- kokoniin sumu ako affektanii much ng'o susin kokoon imyan atkomekimutin ospitali araka, ko kwarupeni muuch kwa akilit amu peek chii kotindoi sumu saiti, ako tyony nitok kyakeren eng' olekiripen tyong'ik, amku kikikeer kapsa akele akikisir ing' yotok kele kiripe kei saiti amu koroom tyonyi eng' saiti.